Mukabya erikolha emibiri Mike Mike eyoko buthalha nerighenda omwa amaramiryo, neritakanizirya abana erisuba okwa amathendekero eyenga iyika tsuka.

tsukakwikehya amalhwere awangalhwa omwinywa esukali nyinene

Wukathunga okwibya isiwangahambwa amalhwere awangalethebwa nerinya e sukali nyinene, ngerilhwalha obulhwere ngobwe esukali nawandi malwere esya pressure kundi wunemunywa esukali eyitholerene sighuli thasya lhwalhalhwalha amalhwere muthina muthina.

Munywani wayi oyo ini ngendimuthwalha ewethu ababuthi bayi ibakania nayu amaghana erihinduka neryo isinendithasabya ingaghenda nayu omwa mitse mibi eyo

Esyongeso eriyikundikania kutsibu omubiri owakalhangirawa omwabuthendekwa kandi inyathokesya omuthendekwa erigha erikolha emibiri

Mukalhwa engulha-kulhana neryo nabandu ibatsuka erikolha ebindu bibuya imwabya esimuli omundu oyukasubirira enyuma

Eriyitsungira omwamibiri eyo eyikalhetha obuholho nga obuyonjo kandi neriwathikya abandu abo abathiyithoka

Thukanywa obusara, ithwatekaku eryeru, ithwatekaku omugathi,

Abandu omwa bulhambu bwayi bakathunga obulengekania obuthuwene kusangwa omumbesa eryambalha embali sikyihikire omu bulhambo bwayi

Mukalhwa engulhakulhana neryo kand abandu aboosi ibaminya erikolera haghuma ngamukalhwa kyahayi

Abandu abo bakabya ibanemukolha emibiri yabo isibalithusulhusuthaya ngeribya ibanemweghesya abandi kandi nibya bakalhangirika ndeke omu bandi bandu ibaneku obuyonjjo ibakalyatha ndeke ibanasosire ndeke

Aba babugi bakathibitha kustibu bakakolesaya sipidi nyinene kutsibu kandi nesya nguda syethu sisihimbire ndeke.

Ebitsindikano ebi bikaleka abalengwa ibathunga esyangeso imbi kutsibutsibu ibatandika erikunda nerithamira nabandi ibabya ibanganalya esyombulho esyobabuthi babu bakabahereraya erithwalha okomathendekero

Lyerirya ebyalya ngesyonyinyi, amoli, amabese, erirya ebihimba, erirya edodo kandi nerinywa amathe nebitunda.

Abambesa bakakolisibawa kyinyamakara nabalhume

Thu Mungayowa ndeke kusangwa mungabya ingamabirithunga enzira eyerikaniryamo nabandu bukuwayi abangabya ibali hali

Bakabya isibathasosolhwa kandi kyikawathikaya abana abo obulhume na abobukali eribya haghuma, ibasoma haghuma.

Twanganaramuchabo ndeke Kandi ithwakwama ebihanulho byabu ebyabakathubwira

Eryanza abana babo basyabya ndeke omwabuyingo bwekihugho kino kandi eribahererya abyerighenderako abitholere erikolhwa

Omughulhu munene nganywa obusara ingathekako omugatti

Ithwabahikako Ithwabayihanuzyako kandi ithwabasima ithwabakolhako obuyonjjo neribabulya okumahano makulhu makulhu

Erilhaba omubambembethya nerikolha na bandi ba

Ngalekera amaghetse embulha yamawa

Ebibbalaza ithwikala ebibbalaza erighenda oko kanisa haghuma nerikolha emighighu

Ryerighulha ebyuma byakalhi magenzi ebya ngakolesibwa okwa internet

Abalengwa abandi bakalhwa omwa mathendekero nabandi bakaheka esyanda ibakine balere

Neryo thukatsukiraho erihera emithi

Mubimanya amaramiryo muthwabya isithwangathasya yasoma, ekyo ke mukyathutabura, aaha na amathendekero mubaktinga abana bamabya isibangathasyayathendekwa , isibanga thasyayigha

Iribakangania ebitsibu ebikalhwamu neru kandi ne bitsibu ebyabangathunga bamaghenda embere erinywa ebindu ebikathamiraya

Lyerikehya emyatsi eyo obuthundirya kandi neri Kehya emibere bakaghenderamu omwa busingiri, ibasombolha mundu mughuma mughuma ayangabya inakabya nayo inathoka eriyirinda.

Ebiro ebinene ngatsuka erirya ekyomwigholho kandi ne rinywa amaghetse haghuma ne risaba oku Nyamuhanga indi nakesya

Eribana ebithikothiko ebithawithe mithwe, abana abathawithe maghulhu, abana abathawithe nyindo, abathawithe mukono.

Abakali na bambesa um bakalhaba omwa bihendeka omuli erigyowa nabalhume kwihi bira babo abathe balighira eriyitsungira omwa bindu ebyeribya ibane muyikolera nabo esya mbulho syabo neryo kandi abalhume erikalha ibanasi bathi ibo bali eyighulho syabakali ibanababendekirye

Obuthuku obunene bukasira amasenyerezi amabya isyali omwa bipindi nekyindi e intaneti eyawangakolesya keghe nekyindi obunakwa.

Eritsirika abana likathambabo okwithendithunga esyondwalha esikahambawa abana imwamulinga obuserwa no mukangama ebikithabo

Omwembembethya atholere inikalha nabandu biwe

Kyamakangirirya abandu ngokubatholere ibaa ibambalha ndeke omu bulhambo bwethu

Abanene nibasuburi abe byalya nabandi nibalimi nabandi bakakolha emibiri eyomo sya offisi

Omumali abathawithe malima abakaghulhabyo omwa buthali nabandi bakathungabyo erilhabira omwa baghenzi babo abakabawathikaya

Obusama bukaleka ababuthi ibabulha esyo mbulho esye rithwalha abana babo boko mathendekero ne ribaghulira ebindi bindu ebya bangakolesya omughulhu bali okwa mathendekero

Emibiri eyebyalha ngahino erilhuka ebibo erilhuka ebittambara erilhuka esyo sapuuli erilhuka ebikapaa

Omundu akalhwa omwakyalo inahumira omwa tawuni akarondya ebindu bibuya, amasukuru awiwene, akathali akiwene, ebyalya ebiwene, esya nyumba esiwene, namasenyerezi, nesyonguda esiwene. Ebindu ngebyo bikaleka abandu ibayisangana ibabirilhwa omwa kyalo ibasuba omu kyi?

Byamaletha omwesi munene neribya amaghetse inakasenda omobulambo

Esyanyusi sikasulha kutsibu namanyumba wabandu inathera.

No question has shown

Abakali eribya omwe ebyo bwembembethya omwa Uganda, kyikanganaya indi nabo nibandu banawithe obuthoki, banawithe na maghezi aweribya nabo ibangana mbembethya abandu, kandi ikyabaha n'amaha indi nabana abalerebalere abakyinasoma ibalhangirira okwa abembembetya abakali, keghe ibabya ibanganathoka erikolha okwa bitsibu byabo ibo nga abakali.

Baka bahambira kyinyamikaka kandi ibathunga n'amakule awa bathayitsulirye na bakali ibathunga obutabanguko omu maka wabu

Babirihimba omwa kyalo kyethu mwe esyonyumba esyowene, babiri himba esya factory esikalhangirika abakoli, babirihimbamu amathambiriro awane muthughabira emibatsi babiryasa babirisakolha omwa businga bwethu obwe Rwenzururu banemuthweghesya okwa lhulimi lwethu olhwo olhukonzo.

Omughulhu nakolha ebizamu byayi um namalhaba ndeke

Eriletha amathendekero wahakuhi nabandu. Obuli kyipindi erithekamo mwa amathendekero hakuhi nabandu, ibathoke erihikibwako obweghesibwa obo.

Obuthuku obunene abandu bakabya babirighenda omwa yindi mibiri ngeyi babirilhwahu bayikalha eyo neryo ekyi somo sibarithasakyikwamakwamanaya ngoku balhwe batholere ibakyikwamakwamania neryo iwa sangana isyathabyaho eyihi

Ekyiro nathunga etseme nene inikiyiro ekyo bugheni bwayi, kyekyiro nathunga etseme nene omubuyingo bwayi obwe

Okobuli kiro ngabya ngabirirya ekyirigholho neryo ngakesaya

Bukaleka abandi bana ibathathoka esya mbulho esikabathwalha okwamathendekero

No voice